Mɨmbareta pɨturupi oguatava jaeko yaguareta, jaereta oguata oeka jembiara, jaenungavi guirareta, mitareta jaevi pɨtu yave eyembieka reta, yaɨmba reta jaenungavi